لو كنت قادره ان انا اثبت عمر واحد لبقيه حياتي كنت هختار عمر التلاتين ودا لان العمر في الوقت دا بيكون فيه توازن بين الشباب والحكمه يعني لسه قادر علي التمتع بالحياه وفي نفس الوقت عندي خبره وفهم اعمق للأمور، وسن التلاتين هو سن الفرص فمعظم الناس بيكونوا بدأوا يحققوا احلامهم ويتقدموا في مسيرتهم المهنيه والشخصيه في السن ده وكمان بيكون فيه صحه وطاقه واستقرار وقدره علي التعلم